இலையுதிர் காலம் அதன் உச்சத்தில் - துடிப்பான ஆரஞ்சு, சிவப்பு மற்றும் மஞ்சள் நிற இலைகள், குளிர்ந்த காற்று மற்றும் காலடியில் விழுந்த இலைகளின் முறுக்கு. ஹாலோவீன் - ஆடைகள், பயமுறுத்தும் அலங்காரங்கள், பூசணிக்காயை செதுக்குதல், பேய் வீடுகள் மற்றும் தந்திரம் அல்லது சிகிச்சை. பூசணிக்காய் எல்லாம் - பூசணிக்காய் மசாலா லட்டுகள் முதல் பூசணிக்காய் துண்டுகள் வரை, இந்த மாதம் பருவகால சுவைகளைப் பற்றியது.